Mombamomban-drô Silia iô ndraiky izen̈y raha haiko mahakasika irô tamin'ny tantaran-drô zen̈y, irô zen̈y ten̈a niaina tanatina tanantin'ny fitondrasan̈a miaramila ary maresaka koa fitondrasan̈a tamin'izen̈y. Avô aminjay izen̈y anisan̈y nalaza koa zen̈y fa voahitsakitsaka zen̈y fa <hesitation> mahakasika ny zon'olombelon̈o zen̈y tamin-drô zen̈y.